أحب أتكلم بالعربية وبالإنجليزية، العربية هي روحي وأشعر بالسعادة وأنا أستخدمها في كل مكان، أجدر أعبر عن نفسي بسهولة، وأحب أجرأ الأدب العربي والجصص الشعبية، الإنجليزي بعد له أهميتة، لأني أجدر أتابع أفلام وأعرف أخبار العالم بشكل أسرع، وأحيانًا أشوف نفسي في نجاشات مع أصدجائي الأجانب، هذا يعطيني فرصة أتعلم منهم أشياء جديدة ويخلي تواصلي معهم أمتع.